Në ni tenxhere qes vaj ullini, ni kep t'coptume edhe disa thelba t'hudrës. I shtoj perimet e coptume si karrotën, cellerin edhe i qes ni patate t'vogël. Mandena pak lang t'perimeve ose t'pulës, cilën ta kish, edhe i lo mu zi për nizet ose tridhet minuta. N'fund i qes edhe kyrp, biber edhe erza tjera sipas shijës.